No sai propri pa cum a së grupa 'na cruata përché nui autri d'abitüdina la bütuma pa e <hesitation> sai propi pa cume a së büta e cume a së grupa